د ځانګړو غونډو یا محفلونو لپاره د ویښتانو جوړول د انسان په ذوق پورې اړه لري او هر سټایل چې خوښ وي هغسې خپل ویښتان جوړوي. په ټولیز دول ښځې خلاص ویښتان خوښوي او ځیني ښځې خپل ویښتان چپې یا ښۍ خواته اړوي. ځیني ښځې تړلي ویښتان خوښوي چې دا تړل ځیني بڼې لري چې د خپل ذوق سره سم یې جوړوي. نارینه هم له ډول ډول سټایلونو چي کار اخلي او خپل ویښتان د خپلې خوښې په مطابق جوړوي.